بص يعني هو مش وقته خالص الكلام اللي أنت بتعمله ده. ممكن تهدى بس عشان أخلص التاسكاية دي بسرعة؟ الشغل بسرعة؟ وبعدين نلعب براحتنا؟ نعمل أي يا باشا اللي أنت عاوزه أنا معاك فيه.